פי נהאר מן אלנהאראת אלאמירה לאקת חריטה קדימה ווסט כתאב פי אלח'זאנה, קנת מרסומה בלהזהב, ופיהא עלמות ג'ריבה, קררת תמשי תתבעהא, ו ח'דאת מעאיה פארס מחלס, ווסלו לג'אבה מסחורא, קול שג'רה קתג'ני, וקול אלטריק קיתבדל, פי אלנהאיה לאקת כנז פי משאעיר אלמחבה ואלוופא מאשי זהב, פהמאת אן אלריחלה עלמתה אססדאקה אחשם מן איי כנז, ורג'עת ללקסר מבתסמה ופרחאנה.